Tuuga om nii, et midä noorõmb inemine, tuu tähtsämb tuu om. Ja väikene lats piäsiq üldse kavvõmbahe hoitma egäsugutsest tehnoloogiast. Aga täüskasunuq inemine kah, et mitte depressiooni minnäq ja <hesitation> tuu- eloga köüdüst kaotaq, piäsiq tuud sagõhõhe tegemä.